<noise> nguxinda la guxina uchijno na gunia la x'e chu bala taxi gu nguji kutsi xino nguji tsinea ba ndu tsinea ba gajma tsinea ba la tanda tsikjiba ju'o bala tanda thjiba degua ta'ue bala tanda tukjin la nda nda thigu chua nixin tix'e uanu senia la tsikjixe jnala siniesen ntho la tanda thi sila nixin nchii tjixikasi gunia gu gu naxin xri guyuni thii vecinu thejela ndathisila xrue sela xrange xe ndula chinga yua ra xra ese ecula xra nichja yaguaro ecula xrechu bala eethito ngu nth'iala yanda ndaxrue bala nda ndaxrin guchuan. <noise>